Më porterìu dapres ël pranzo, cuindi mangé e bevi, pöi m'portu ël custüm, m'portu ël süaman, m'portu la maschera, i ücialin e pöi alura sun prunt për fe la nuada